सेविंग मशीन ची टेका इस्तेमाल कपडा सिलन मा या कुछ भी सीलन मा काम औन्दु येमा एक सुई होंदी धागा होन्दु इस्तमाल कपडे को आगे बढ़ाना हुंदु सीलते समय ही उप्पर और निचे धागा होन्दु फुट पैदल होन्दु सिलाई कई प्रकार हुँदा और चरखा भी होन्दु जे बीतीं ये घुमा घुमा के चल्दु छा